A este ante ja kuaka ta'asa ji ñasisa ji ñasisa te jani xeesa ja satiñusa, jani xeesa ja sa'asa ve'esa, ve'esa ji ntakuasa in ñu'u tiñu nu kutusa ja sava kana, kana, kana, kana ja ku gastusa kana nuni kana te taka ntuchi kana este nti'i yuka, nti'ii yuka janisa sa'asa primero kuiti sa'asa ve'esa ja snañu'u ku ve'e ve'e te kuasa, kuasa nau ku jiñu'u ini ve'e nu ku kuni nu kusu in cama in stikachisa in te in zapatuza in sapatu ñasisa in a satuvada xu'un q satuvada, xu'u yua te ni ntukusa ñasisa a satuvasa, te nasu yukani kuchi